De ny fomba atao koa zany laha ohatsy hoe voany sery, tokony voalohany a tokony <hesitation> mihinan- mihevoka citron de faharoa <hesitation> raha mbo tsy afaky ny igny izy, mihinana vitamine C de mbô tsy afakin'izay avao koa izy zay vao mihinana odiody serin-draha reto.